<noise> caabi nu mu mun a ubbiee xomba mooy, xam nga caabi bu nekk dañ ko liggéey mu ànd ak xombam, <noise> sooy liggéey xomb danga ko dee mun a liggéey am na yu dee am ñaari caabi, am na yu dee am ñetti caabi. <noise> So xomb bu nekk dafa am caabi danga bu ñu ko mark. <noise> So soo duggalee caabeem nga puus mu dem sa right side mu tëju, nga puus mu dem sa left side mu tijjeeku <noise> boobu am na caabeem, am na caabi caabi boppam. Ak beneen bi nga xamante ne danga koy téye boobu tam nga click mu dem sa right <noise> ngay di bàyyi nga ubbi sa bunta. mooy bi nga xamante ne nii boobu danga dee daf daf dee attack si si bunta bi <noise> boobu mooy bad lock bi ñe- ñaari façon la. Bii looxu bii beneen bi la beneen façon yooyu danga koy mun a lonk si bunta bi mu am ñaari weñ mu téye bunta bi, bii daf dee mun nekka si biir banta bi tëjeekaay bi dugga si biir banta bi, soo fa duggalee caabi bi rek nga ubbee mu tax nga yóbbu ko sa boori ndeyjoor mu ubbeeku, nga def ko sa boori càmmoñ mu tijjeeku, ndeyjoor mu tëj càmmoñ mu ubbeeku. <noise> Caabi bu nekk ak bosam soo duggee bu nekkut moom du mun a dem si bu si nekk muy ànd ak malom. <noise>